Wo be koleyaa la le, niidiyaa sotoo maŋ diyaa, hani ye a tara i ye feŋo bee le kafu ñooma tuu, kabiriŋ a kodi woo, a maafeŋo, ite ye wo bee le kafu ñooma i maa dulaa to, i be seliŋ santo, a fuuta ñaa woo ñaa luŋ be soto la, wo luŋo i nio be kuyaa la